Manaoro manege kai nako, a nako wa wa towo de na nako ua? Pernah <hesitation> aji aji ria ka nege o piara namoro, manamoro manege ma dana, la a towo de at o ika inomo so i ojomo <hesitation> a kia- kia so <hesitation> ei o wajoko loka i i- i- ika ino la lako wa piara wa piara wosi <noise> nako wa piara de nako wo piara wo wasi momana manege ka ina ina kia bolo ma dutu, so <hesitation> i tagi i tagi tagi ika ino lo ka i ka i lio madutu ino, soko manege. <noise>